Fomba fagnamboarako gilasy rehefa izy sy atao ronono anh, <hesitation> malaka voankazo izaho <hesitation> ohatra hoe akondro sy letchis atambatranahy anh de mixeko, de rehefa vitako igny anh de malaka sachet-nà clarinette regny izaho anh, de atsofoko any agnatinà frizidera de mivaingana izy de vita ny gilasy.